ஒரு அட்டவணையைப் பற்றி சிந்திக்கும் போது, ​​பெரும்பாலான மக்கள் உணவு உண்பதற்கும், திட்டங்களில் வேலை செய்வதற்கும், மற்றவர்களுடன் ஒன்று சேர்வதற்கும். பொருட்களை வைப்பதற்கும் அல்லது வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகள் வழியாக கட்டமைக்கப்பட்ட முறையில் தகவல்களை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தட்டையான மேற்பரப்புடன் அதை தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். தரவு பகுப்பாய்வில். ஒரு அட்டவணை பெரும்பாலும் மக்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சாப்பிடுவதற்கு, பழகுவதற்கு அல்லது ஒத்துழைத்து ஏதாவது வேலை செய்யும் மையப் புள்ளியாகும்.